جے تسی اپنے کسے دوست دے نال فلم ویکھن جان دی یوجنا بنائی ہے، پر اخیرلے ویلے اس نوں رد کرنا پےندا ہے۔ تے سب توں پہلا اپنے دوست نوں سچی گل دسو۔ اونہنوں سندیش پیجو یا کال کرکے دسو کے تسی کیوں نئیں آ سکدے، سچی گل کرو۔ نال دوست نوں سمجھ آ جاوے گی کے او تہاڈی ستھتی نوں سمجھندی کوشش کرے گا۔ تسی کچھ انج کہ سکدے ہو: یار، مینوں بہت افسوس ہے، پر آج فلم ویکھن لئی نئیں آ سکاں گی۔ اخیرلے ویلے کچھ ضروری کم آ گیا ہے جس نوں ملتوی وی نئیں کیتا جا سکدا۔ مینوں پتہ ہے کے تسی وی اس نوں لے کے کافی اتشاہت سی۔ میری مجبوری ہے، تے توں مینوں سمجھیں گا۔ اتے اگلی وار پکا ملیں گے اتے فلم وی اکٹھے ای ویکھاں گے۔ اس طرح دا پیغام دن دے سمیں دوست دے پاوناماں دا خیال رکھو۔